أول حاجة بنرفع الحاجات التقيلة تكون في الأسفل، وبعدين بنحط عليها متلاً زي متلاً زي الأحزية وكدة وبعدين بنحط عليها اللبس المكوي اللي نكوي فيه الحاجة اللي نبيها مرتبة نحطها من فوق، متلاً الحاجات الصغيرة والحاجات اللي كدة نحطها في الجيوب ومتلاً في الزوايا، وبنربط عليها.